<hesitation> animvo mkari ngati bolu ya shing'weng'we Kwa sababu yeshima ni kila kitu jamaisha ya binadamu. Kupemba, unawoju kapemba, auna yeshima. Watu wanasema uyu ni wazipa, lakini asini yeshima. Koi yeshima, iya kuanzu kukuleshkuma yeshia kubinadamu. Ni yeshima ika haji engea binadamu chila jintu. Mutama ukunduku lingana, ni yeshima zingule na jo. Siyo, ehu kundesile yeshima halijaguanza kuma yeshia kubinadamu.